Kaka tisaun, vai sou va sou nii kajiniii jenouatt yua vai sou te kakati jenouatta lou kakatí jena´atí kantatu´utí jena´alí.